บ่เคยปิดบัญชีธนาคาร เพราะว่าฝากเข้าตลอด

บ่ยุ่งยาก เพราะว่าสามารถโทรไปขออายัดกับทางธนาคารได้เลย

ใซ้วิธีสแกน QR code บ่ก็ขอเบอร์ PromptPay ผู้สิโอนให้

สิแนะนำธนาคารกสิกรไทย เพราะว่าเปิดง่ายแล้วกะยืนยันกะตนง่าย

สำคัญ เพราะว่าในปัจจุบันกะกะบัญชีธนาคารในการดำเนินชีวิตหลาย บ่ว่าสิเป็นสแกนจ่ายหรืออิหยังกะตาม

อาจสิปีละสองถึงสามครั้ง เพราะว่าคันให้สำรวจดู๋เฮาเฮาขี้คร้านตอบ แต่คันบ่มีให้สำรวจเลยเฮาสิบ่ดี เพราะว่าเขาเฮาสิบ่เฮาว่าแอปเจ้าของมีข้อบกพร่องตรงใด

ส่วนใหญ่ข้อยบ่ได้ฝากเงิน เพราะข้อยบ่มีเงินไว้ฝาก

ส่วนใหญ่สิฝากเงินผ่านแอป เพราะว่ามันง่ายบ่ต้องไปฮอดธนาคาร

เพราะว่าอยากมีเงินเก็บไว้ใซ้ในอนาคต แต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีเงินไปฝากอยู่

ควรสิปรับโตให้มากขึ้นในยุคนี้เพราะว่า ทุกหม้องโตการโอนเงินแบบสแกน ลางหม้องโตบ่รับเงินสดแล้ว โตต้องปรับโตขึ้นหลาย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

มีผลดี เพราะว่าคันมีสาขาเดียวมันกะสิทำให้กะเนี่ยต้องเสียเวลาไปที่หม้องเดียว กะคันมันมีหลายสาขากะกะสามารถกระจายได้แล้วก็คันมันมีสาขาเดียวมันกะสิเฮ็ดให้ผู้คนเนี่ยไปกระจุกอยู่หม้องเดียว แต่คันมันมีหลายสาขา กะกะกระจายกะกันไปกะเฮ็ดให้ธนาคารคนบ่หลาย พนักงานกะสิบ่เมื่อย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

ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างหลาย เพราะว่ามีข้อมูลทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตเฮาเฮาเลยต้องมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเฮา

กะพอใจหลายอยู่ แต่ว่าบ่พอใจที่แบบ ลางเทื่อแบบ สำหรับผู้ที่ใช้บริการ Android จั่งซี้กะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อย เพราะว่าเขามีความปลอดภัยขั้นสูงมันกะต้องอัปเวอร์ชันไป ลางเทื่อแบบ โทรศัพท์บางรุ่นมันเวอร์ชันบ่ถึงกะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่

เพราะว่ามันสะดวกสบายต่อการใซ้ชีวิต แบบบ่ต้องพกกระเป๋าตัง มีแค่โทรศัพท์มีแอปธนาคารใซ้สามารถซื้อของได้เลย

ใซ้ธนาคารกสิกรไทย เพราะว่าธนาคารกสิกรไทยมันสมัครง่ายแล้วใซ้ยืนยันใซ้ตนง่ายบ่ต้องไปยืนยน ยืนยันใซ้ตนที่ธนาคาร แค่ยืนยันตัวตนตามที่เขากำหนดไว้ใซ้พอ

เบิ่งยอดเงินก่อน เพราะว่าสิได้ฮู้ว่ามีเงินพอจ่ายหรือพอโอนบ่

สะดวกสบายเพราะว่า ย่างไปไสกะสามารถสแกนได้เลย แล้วก็สะดวกสบายญ้อนว่าบ่ต้องพกกระเป๋าตัง

สะดวกสบาย เพราะว่าง่ายแค่เปิดแอปกดสแกน กะสามารถจ่ายได้เลย แต่ถ้าเป็นกระเป๋าตังจั่งซี้ กะต้องแบบไปกดเงินก่อน แล้วกะจั่งมีเงินสดจ่าย

ซ่อยลดกระดาษได้หลาย เพราะว่าธนาคารลางหม้องซ่อยสิมีการซ่อยเช็กในการเซ็นโอนเงินแต่ว่า ปัจจุบันคือสามารถโอนผ่านแอปธนาคารได้เลย

ส่วนมากสิให้แจ้งเตือนพวกเรื่องแบบ เงินเข้าเงินออก สิได้ฮู้ว่า ฮู้โอนออกจริงบ่ โอนเข้าจริงบ่

ควรปรับปรุงสำหรับโทรศัพท์ Android เพราะว่าโทรศัพท์ Android ใซ้แอปธนาคารแล้วใซ้ใซ้

ไปตู้ ATM กะต้องนั่งรถขับรถไปกดเงิน แต่ว่าธนาคารนอนอยู่เทิงเตียงกะสามารถโอนเงินได้ กดเงินกะได้แล้ว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

เคยใซ้ใซ้ใซ้ได้ปกติ คือใซ้อยู่ที่บ้าน หรือว่าคือชีวิตประจำวันเลย

ควรมีแนะนำผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้สูงอายุ เพราะว่าเฮาเป็นเด็กยุคใหม่ โลกมันพัฒนาไป แต่ว่าผู้เฒ่ายังบ่เคยเรียนอิหยังเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้

ควรสิให้ความสำคัญหลาย เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนโตของโต

ควร เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ลางคนกะอาจสิอ่านแล้วบ่เข้าใจ

เฮ็ดให้คนเป็นหนี้ง่ายขึ้นหลายมาก เพราะว่าบางคนใซ้แบบบ่วางแผนใซ้ทำให้เจ้าของล้มละลายได้

อาจสิเป็นธนาคารกสิกร เพราะว่าเคยใซ้บริการของธนาคารกสิกรมาก่อนแล้ว

มักใซ้บัตรเดบิตมากกว่าบัตรเครดิต เพราะว่าแม่เคยใซ้บัตรเครดิตแล้วเป็นหนี้

บัตรเครดิตมันสามารถสะสมแต้ม สะสมพอยต์ไว้แลกนู่นไว้แลกนี่ได้

เอ่อ บัตรเดบิตสามารถกดเงินได้ง่าย บัดหม้องใดที่ต้องการเงินสดจั่งซี้กะมีบัตรเดบิตติดกะไว้กะถือว่าอุ่นใจ

วงเงินของบัตรเครดิตสำคัญ เพราะว่าถือว่าเป็นการกำจัด จำกัดวงเงินไว้ เพราะว่าคันเฮาเฮาหลายเกินจั่งซี้ มันเฮาสิ มันเฮ็ดให้เฮาเกินเฮา แล้วเฮาเฮาสิเฮาว่า คันเฮาเฮาเกินวงเงินเฮาสิมีมาจ่ายคืนบ่

บ่คุ้ม เพราะว่า บ่ค่อยได้ใช้บัตรเครดิตในการสะสมแต้ม หรือเป็นส่วนลดเท่าใด กะเลยรู้สึกว่ายังบ่คุ้มกับ เงินรายปีที่เสียไป

บ่เป็นข้อจำกัดในชีวิต ผู้ลางคนอาจสิมีเงินเก็บมีเงินอิหยัง บ่จำเป็นต้องใซ้บัตรเครดิตใซ้ได้

ในยุคนี้อาจสิยังบ่จำเป็น เพราะว่าทุกมื้อนี้กะสามารถสแกนผ่านแอปธนาคารได้เลย

อาจสิเหมาะ เพราะว่าผู้เริ่มต้นเฮ็ดงานใหม่ใหม่อาจจะยังบ่เหมาะกับบัตรเครดิต แต่อาจสิเหมาะกับบัตรเดบิตมากกว่า

อาจสิแจ้งปัญหาผ่านลูกผ่านหลานแล้วกะ ให้ลูกหลานไปแจ้งปัญหาต่อกับหม้องที่รับแจ้งปัญหาโดยตรง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

เหมาะสมสำหรับกรณีที่มันมีปัญหาแบบบ่ได้ยาก แต่คันมีปัญหายากอาจสิยังบ่เหมาะสม

สิลองโทรผ่านธนาคารก่อน คันยังบ่ได้กะสิเข้าไปแจ้งผ่านธนาคารโดยตรงกับพนักงาน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

กะรู้สึกส่วง รู้สึกดี เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันกะจบแล้ว มีคนแก้ไขให้แล้ว

กะสิให้คะแนนระดับความพึงพอใจในระดับที่ดีถึงดีมาก เพราะว่ากะถือว่า เขาช่วยเหลือเรา กะกะต้องตอบแทนเขา

แบบโทร เพราะเฮาสามารถอธิบายปัญหาที่เข้าใจแล้วเฮาสามารถโต้ตอบคุยกับพนักงานได้มีประสิทธิภาพกว่า

สิอายัดบัตรผ่านแอปธนาคารก่อน แล้วจั่งโทรไปแจ้งขอบัตรใหม่

ควรมีลักษณะพิเศษคือ เว้านำลูกค้าแบบใจเย็นและสามารถเข้าใจปัญหาทุกอย่าง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

สำคัญมาก เพราะว่าถ้าสมมุติว่าข้อมูลเฮาหลุดไป ข้อมูลเฮาสิถูกนำไปเฮากับหยังที่ บ่ดีเฮาได้ เพราะฉะนั้นข้อมูลเฮา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเฮา

ควรแจ้งให้ฮู้เป็นระยะ เพราะว่าสิได้บ่ให้ลูกค้าต้องว้าวุ่นใจ หรือว่าหนักใจ

บันทึกเสียงได้ไว้เก็บเป็นหลักฐานกะได้ แต่ว่าบันทึกภาพอาจจะยังบ่จำเป็น

ควรมีเป็นอย่างหลาย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ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

กะสิไปหาพนักงานที่ธนาคารโดยตรง

กะสิลองแก้ไขปัญหาด้วยเจ้าของเองก่อน จั่งขอความช่วยเหลือจากธนาคาร

มีความน่าเซื่อถือในระดับหนึ่ง แต่ว่าคันแจ้งผ่านอีเมลจั่งซี้อาจสิยังบ่มีความน่าเซื่อถือปานนั้น

กะสิบอกให้แก้ไขหรือปรับปรุงกับทางธนาคาร แล้วก็อาจสิไปร้องเรียนกับธนาคารโดยตรง

ถือว่าแม่นในระดับหนึ่ง แบบสามารถคาดการณ์ได้ว่าสิเป็นประมาณใด แต่ลางเทื่อกะบ่ตรง

แตกต่าง เพราะว่าภาคอีสานฮ้อน ฮ้อนแบบ ฮ้อนฮ้อน ฮ้อนแบบ ฮ้อนไหม้

ย้านฟ้าฮ้อง ย้านฟ้าผ่า เพราะว่าบ่มักตั้งแต่เด็กน้อยแบบมันมีแสง มันมีหยัง มันเสียงดัง มันเป็นตาย้านฮ้อง

แน่นอนว่าเลือกอากาศหนาวอยู่แล้ว เฮาสิอยู่แบบเฮาเฮาไปเฮ็ดหยัง

บ่มักฤดูฝนที่สุดแล้ว เพราะว่าเวลาฝนตกดินหรือพื้นน่ะมันกะจะแฉะแม่นบ่ กะเลยแบบบ่มัก texture เวลาย่างลงดิน

หาผ้าผืนใหญ่ใหญ่อุ่นอุ่นมาห่อ หรือห่มโตเจ้าของไว้ บ่ก็ให้อีพ่ออีแม่กอด

ติดตามข่าวสารจาก Twitter X บ่ก็ติดตามจากคลิป TikTok

ใน TikTok จั่งซี้มันจะมีข่าวสารขึ้นมากะเบิ่งมื้อหนึ่ง คันมีเวลากะสิเบิ่งเบิดมื้อเลย แม่น

เป็นเรื่องที่บ่ดีเพราะว่า ข่าวสารมันไว คนเฮาเฮาเสพข่าวไว มันเฮาทำให้คนแบบเสพข่าวแบบบ่มีสติ

ข่าวการรบกันของไทยกับกัมพูชา

บ่เบิ่งข่าวที่เป็นภาษาอีสาน เพราะว่าปกติกะบ่เบิ่งข่าวอยู่แล้ว แล้วพอเป็นภาษาอีสานบ่าง บางคำกะฟังบ่รู้เรื่องกะเลยบ่มักเบิ่ง

ปกติบ่เบิ่งข่าว แต่ว่าคันมักเบิ่งที่สุดกะต้องเป็นช่องสามที่เป็นเรื่องเล่าเช้านี้ เพราะว่าเบิ่งมาแต่เด็กน้อย

ยังสำคัญอยู่สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใซ้โทรศัพท์ หรือว่าใซ้อินเทอร์เน็ตบ่เป็น

มีผลต่อความคิดเห็น เพราะว่าเวลาข่าวสารออกมาเฮาเฮาคิด เฮาเฮาเห็น เฮาเฮาเบิ่ง เฮาเฮาคิดตามไปนำว่าอิหยังเฮาต้อง อิหยังบ่เฮาต้องตามความคิดเฮา

บ่มีเลย ปกติก็บ่เบิ่งข่าวอยู่แล้ว แต่ว่าจะติดตามข่าวตาม trend Twitter ที่เป็นข่าวเกี่ยวกับสื่อบันเทิงมากกว่า

ศึกษาข่าวจากหลายหลายแหล่ง คันแบบว่าเป็นข่าวเดียวนี่กะจะเข้าไปเบิ่งคอมเมนต์ว่าอันนี้แม่นข่าวแท้ข่าวปลอมบ่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

แยก เพราะว่าสิได้ง่ายแล้วก็บ่เป็นภาระแก่คนที่มาเก็บขวดน้ำ แล้วก็สิได้ง่ายต่องานของเขา เขาสิได้เอาแต่ละประเภทไปถูกได้เลย

ภาคอีสานถือว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะว่ามีข้าว มีผลไม้ มีอิหยังหลาย

มีความกังวลต่อสุขภาพร่างกายเจ้าของในอนาคต แบบกังวลว่าในอนาคตสุขภาพปอด สุขภาพอิหยังสิเป็นอิหยัง สิเป็นจั่งใดต่อไป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

อิ เตรียมตัวเฮ็ดบุญแล้วก็ เตรียมตัวเฮ็ดบั้งไฟมาแข่งกัน

สรงน้ำพระแล้วก็สรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้าน แล้วก็ขับรถขี่รถเล่นสงกรานต์ ขึ้นกระบะขับอ้อมหมู่บ้านขับอ้อมจังหวัด

งานบุญกฐินน่าสิเป็นงานเฮ็ดบุญใหญ่ เฮ็ดผ้าป่า มีผ้าป่าเฮ็ดงานบุญใหญ่

ข้าวเซ้าของคนอีสานสมัยก่อน น่าสิกินข้าวเหนียว แต่กินข้าวเหนียวกับอิหยังบ่รู้ แต่ถ้าเป็นสมัยนี้ กินข้าวเหนียวคือกันแต่กินข้าวเหนียวกับหมูปิ้ง

มีความสำคัญ เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย จั่งควายกะยังกะในการเฮ็ดข้าว เฮ็ดนาอยู่

ยังใซ้อยู่ คันเป็นกินข้าวเหนียว แต่คันแบบ แต่ใซ้เป็นส่วนน้อย แต่ผู้ลางคนใซ้ใซ้แบบส้อมในการกินแล้ว

สร้างด้วยไม้ ในสมัยนี้ก็ยังพบเห็นได้อยู่ว่าคนอีสานตามหมู่บ้าน แบบ ถิ่นกำเนิดหยังจั่งซี้น่ะกะยังมีการกะไม้ในการเฮ็ดบ้านเรือนอยู่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

เซื่อเรื่องพญานาค เพราะว่าเป็นคนนับถือแล้วก็บ่ลบหลู่

บางคนเขามักเฮ็ดช่องเกี่ยวกับให้ความรู้ กะรู้สึกว่ามีประโยชน์อยู่

ผีปอบคือผีที่มีความเซื่อว่า คือคนที่เคยเฮ็ดของแล้วของใส่เข้าเซื่อ มีความเซื่อว่าผีปอบสิไปจกไส้จกพุงคน

มักเสียงกลองยาวที่สุด เพราะว่ามันฟังแล้วมันม่วน มันเร้าใจ

ฮู้สึกฟังแล้วไพรเราะเสนาะใจฮู้

ฮู้สึกว่าการที่สิเป่าโหวดได้ต้องฮู้พลังลมหลายปานใด จั่งสิเป่าออกมาได้ ฮู้เลยรู้สึกฮู้ฮู้

มักไปงานบุญ แต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปงานบุญหลาย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

มักวิชาภาษาจีนที่สุด เพราะว่าเรียนแล้วเข้าใจ เรียนแล้วรู้เรื่อง แล้วก็สามารถเว้าได้หน่อยหนึ่ง

ส่วนมากสิรับข้าราชการ เฮ็ดงานเป็นครู เฮ็ดงานเป็นทหาร เฮ็ดงานเป็นตำรวจ เฮ็ดงานเป็นพยาบาล

สมัยเด็กข้อยเล่น อั่น เขาเอิ้นอิหยัง เป่าไม้ไอติม ตี Pokemon